छोम्पोनेन्त्स् ओफ् अ चर् एब चर्नि बहग् फुर जहे बै स्तीरिन्ग् व्हील् दुन्गो जहे जुन्ग् जुन्ग सिदे फुर्को तुर्न् तुर्निन्ग् फुर्को खलम् नहि जहे देह्। अ मन्सेक् बोद्य् थये जे दिफ्फेरेन्त् स्त्य्लेस् अर शपेस् थये भ्रन्द् विसे है देह हेअद्लिघ्त्स् मन्ने थये। गेनेरल्ल्य् पिम्पेर् एब होर्न् थये दशि मौ है दिएसेल् अर एलेच्त्रिच् चर् अर पेत्रोलेउम् जुन्ग् खर् खर् खर् खर। गेनेरल्ल्य् सब्रे छपचित्य् जहे अर बिनि साथ् सेअतेर् फ्हछ् सेअतेर् भैति करिगीर् फुर् भन्ने नहि जहे अर भुद्गेत् नहि सब्रे भन्ने नहि अर अवैलब्ले खलम्। नहि जहे छोम्मोन् पेओप्ले नीथ खये भन्ग्सिन् मरुति सुजुकि एब स्विफ्त् छोम्पन्य् फुर्नि पाछ् सेअतेर् पिम्पेर् खर ऊले अवैलब्ले सिन् खर्न विन्दोव् सेअत्स् थये। विन्दोव्स् थये सेखोल् जन्गर् ग्लस्स् उप् दोव्न् खलम् नहि थये देह मन्बे खोब्रे सक थये खर्न गेअर् ब थये गेअर् बरने छोम्मोन् एब मन्से।